<hesitation> Elektrônik muzik hi xetheam dan tur tsuan. Laa <hesitation> kompiuter ko le elektrik mang <hesitation> instrumenta tsang a siam ani mea. Halsa min duang tokin a siam min akhoi dang lam theipok ani. Tun lai kovel tsang kan tsao na ina ken tel til ropui tak pakat ani. <hesitation> A siam tubert tehi DJ hantimei zela. <hesitation> Heng muzik tehi nulat langval bunkom tam namun. Entiyonan parti namunaten anlau praecheen ani. <hesitation> Heng muzik tehi nulat langvalin lau ngai tlaa in. Anlau lam dual dual cheen bok ani. <hesitation> Elektrônik muzik hi ka muzik nei tlaak tse ani lau afang hean. Elektrônik muzik tsong tsaang hi kasanem em em lava. <hesitation> Amaero tsu DJ lar tak tak siat kanei fe tung ani. Tsung tezi nga tsuan marshmallow te efrojek te langtam takpo anam venual ani. <hesitation>